Xakaxao nuu yuko iin teyo tuu xakaxao hua nao xhina ndatatu, takeo takuu te'e ndano nuu kixhi kuini cho'o no choku tuja nexao teyuu na'a ko chon kuixoma'a te keo nuu xaka xhioti keoti tavio xa'a, ya'a huajillo, comino, ajo, ya'á tuyu ka'a tatavio yuu kaxi keyo yuu ka kuu, ndeyu kuakaxau nuu.